Si student, do të merrja me vete librat e tekstit, blloqet për shënime dhe stilolapsa. Nuk do të harroja laptopin ose tabletin për kërkime dhe punën mbi detyrat, dhe një snack për pushimin.